Allo jirama miavia aminay ety enareo fa tapaky e ranonay etoa mizaly ay etoa sisy sakafo andrahoa sisy rano isasa efa misy telp andro izay tongava aty anareo anano azy fa mafy r'hay iahy etoa zay zany gne iangavianay anareo satria map- mamparary za sy misy rano za.